وروستی شی چه ما وخوړل هغه البته سبزیجات وو. چې په غوړیو کې سره سوي وو، د زیتون په تیلو کې ، مرچ او براکلي او ګاذرې پکې مخلوط کولو سره جوړ سوي وو، سویا ساس، اوږه او همدارنګه زنجپیل یې ډیر ذایقه کې اضافه سوي وو، ښه خوند یې درلوده، ښه خوندور خواړه وه.